Ën gener la müzica ch'a m'pias ades al e cula ch'a m'piazìa cuandi i eru giuvu, al e pa cambià granché, a m'piazìa e a m'pias la müzica pop, ën po ël rock, cul pa trop dür, pöi a m'piazu tantissim i cantautori dë i an stanta e utanta, cui d'ades ënvece i trövu pa vaire ën gamba